العطلة الأسبوعية هي أكيد العطلة لآخر الأسبوع، الويكاند يوم الخميس والجمعة؛ لأن طبعا بيكون آخر الأسبوع، ومر أسبوع من الدوام. فالشخص يبي يرتاح فيه، ونروح نزور الأهل والجرايب، نزور عماني، وخلاتي نستأنس مع الربع يوم الخميس، <hesitation> نسمع لنا مسلسل كويس، نروح نفلها في البر، نسوي سهرات.